Ndeen, foti yi'ii poteteeji e soowdi e tefnude haako ko laawol. Kono jooɗi na'i moorɗe e haraande, waɗi e jamfa. Tawi, jooɗii poteteeji e pottal huutore woni ngoodi moƴƴi, e ndaarɗe mum. Ɓe mbara soowdi moƴƴi lewle soowdi gasi ndu waawa.